<hesitation> Kolotsain'i Brezila, isan'ny mampiavaka an'i Brezila ny fikolokoloina ny ankizy ah dieny mbola kely amin'ny taranja baolina kitra satria avy any Brezila avokoa ireo mpanao baolina malaza toa andry Neymar ah, ry Vinicus ah. Isan'ny mampiavaka an'i Brezila ihany koa ny fananany zareo karazana karnaval maro ah ,ny fetin-doko sns...